Gite jemaage buri larugo be jemma. Di wala vurta be naage ngam ko di vurti di larata sai ni di joda ha ledde be nange, di rena seto jemma wadi, di vurta di yaha durugo di tefa ko di nyama. Gite maadi jaumiraawo arti tagi dum je larata jemma on tan, kanjum wadi kanjum to vurti jemma di yehi di duri sai di hosa nyamdu fere di wartida je di nyamata be nange hidde jemma wada dum lorta dum vurta dum yaha durugo fahin.